بيكون شعاري تحدث حتى آراك إن لازم يتحجى عن نفسه بس أهم سؤالين بسألهم حقه إن بيكون أنت شلون شايف نفسك؟ أنت من؟ وثاني شي بتشوف العمل اللي يحب يسويه هاي أكيد بعرف شخصيته عدل